Allô, akory kegny e. Da tegna mialatsiny aminao kegny aho fa da tena tsy nety raha nataoko teo, tsapako fa da tegna diso aho, da sarobidy anamiko koa ny fifandraisantsika. Da misaotsy anao avao koa aho fa anao teo avao nitondra fifalia ho anahy